A ya'a nda jin nda jininchi te nda ja'anchi, nani kuu yu'u meeso á ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́nso, na ni kuu chaka, na ni kuu chon lutu, ye naá kuu ye lo nda ja'anchi ya á, te iyo ka lava ka chitií kua'a nuu ndute ko ñayo nchi nda jini, na kuta'viso.